La xapoon nkamaj rejh tz'ahra q'aab' reh qatz'aj taqee' lo que es qatziyaq y reh qatz'aj lo que es wach qapaat reh are' nkamaj taqee' la xapoon.